<noise> De pince koa zany fiketoha raha ohatsy hoe mandrafitsy regny zany mampiasa pince izy mba iketohany vy, kindraidray koa agnatignatin'regny pince regny agny misy <hesitation> vy marangitry kely zay de igny koa afaka anapaha raha koa igny ohatsy hoe anapaha fily, sahasahala am'zay.